gætu snúið aftur í uppfærðri útgáfu á næstu áratugum þar sem sífellt fleiri geta hugsað sér að deila hluta af heimilum sínum með öðrum þetta er meðal þess sem fram kom í máli hönnuða sem tóku þátt í

talks á Hönnunarmars en þeir vinna nú að því að þróa híbýli framtíðarinnar þar sem hægt verður að deila öllu frá heimilistækjum til eldhúsa og við kynntum okkur málið á talks á Hönnunarmars komu saman fyrirlesarar hvaðanæva úr heiminum til að ræða nýjustu strauma og stefnur í hönnun þar á meðal var hönnunarstjóri danska sem sérhæfir sig í að þróa hugmyndir til að gera lifnaðarhætti mannsins sjálfbærari eitt það er unnið í samstarfi við IKEA og gengur meðal annars út á að þróa og prófa hugmyndir að húsnæði framtíðarinnar

fékk til liðs við sig hönnunarteymið Anton

sambýli í anda deilihagkerfisins

sig í co

dæmin og gögnin sýna að fólk sé reiðubúið til að deila að minnsta kosti hluta af híbýlum sínum helsta fyrirstaðan sé hins vegar strangt regluverk eitt